भविश्ये का स्वागत है कि एक बाबो वटेलो रहे है, वो आपने का हाद लाओ, हाद बताओ करें, हाद बताओने के बाद वापने कहते है थारा भविश्ये में काई-काई होईगा। कई को बाबो सच भी रहे है, काई को बाबो जूट भी रहे है। कई को बाबो कहते बाए रभो गवूव तुमिया ग्रह में यंसनि आड़ी रहे होई। कदी कहे देओ नकचसतारे मंगल आड़ि रहे हो। असल बाबा रहे करके मिंजीकर स काम था ठीक चारोग, <hesitation> अपड़गा कही देता कि तुम्हारा मैं यो सनी अली रोई। यो मंगल अली रोई, यो बुदो अली रोई, फिर अपनका टेंशन माई जा करे यार, यो सनी अड़ा गयार वही, अपनका एक-एका कैन बन देता है।